Uwiyi, wo, wo, wo, wo nafaa be a la le miŋ ye a loŋ a warata de parisiko niŋ i taata uniwerisitee i ka i la karaŋo, i ka i la londoo le kafundaŋ. iyoo duŋ niŋ i ye londoo kafudaŋ wo mu ite faŋo la saamoo, le ti walla i niŋ moolu minnu be sii la walla i te faŋo be londoo miŋ dii noo la moo doolu la. ŋ. ň